لو خيروني انه اعيش بقلعة او سفينة فضاء والله هي القلعة كشكل اني احبها بس احس خنكة مو مثل السفينة سفينة تكون بالفضاء طايفة ما ادري يعني واحد ما يكدر يقرر بس اعتقد انه سفينة بالفضاء لان اني بطبعي احب الفضاء احب المكان اللي يعني اباوع هيجي على مد النظر ويعني انه تجربة جديدة بالفضاء مو مثل عالارض وبقلعة وما ادري شنو لا بالفضاء انه تشوف كواكب تشوف القمر تشوف المريخ احب المريخ